إزا بدنا نكون مُستئلّين وحرّين بي حياتنا أوّل شي لازم نكون عم نتئبّل نفسنا، منكون عنّا سِئة بي حالنا، ونئضّي وئت كتير مع حالنا لا نعرف حالنا أكتر لا نكون <hesitation> عارفين كل شي بي خُصنا بي حالنا، يعني أصدي إنّو نكون مسلاً عم نختبر حالنا <hesitation> هل نحن منغ- منغار بي سهولة؟ منقارن حالنا بالأشخاص التانيّن؟ هل نحن منريد الخير لا حدا غيرنا مننبُسط لمّا نشوفو فرحان؟ هل إنت ولحالك مسلاً بتحس إنّو لازم يكون في معك حدا أو بتئدر تُعُّد لحالك عا إنفراد؟ هاو- إنّو- هل إنّو مسلاً بتحب إنّو تشوف إخواتك مبسوطين؟ رفئاتك مبسوطين؟ شريكك بالحياة مبسوط؟ كمان نئدر نعرف إذا <hesitation> منتحمّل المسؤوليّة مِشان ما نلوم مسلاً اللّوم عالآخرين وكمان لا نكون مُستئلّين وحرّين لمّا منشعُر بالإهانة من أيّا شخص لازم نفل خلص نسامح وننسى ونفل ما نعطي الشّخص أكتر من ئيمتو، لازم نفهم السّعادة- السّعادة الأوّل شي بي داخلنا يعني نكون نحن من جوّا مناح ومبسوطين لا نئدر نكون مُستئلّين وحُرّين، هلّأ كمان لا نكون نحن شخصيّة مُستئلّة وحرّة لازم نوفّر دخل مادّي خاص إلنا يعني نئدر نشتغل ونصمّد مصاري لا نئدر نحن نصرُف عحالنا وما نعوز حدا نتمتّع مسلاً بي أسلوب مُميّز. <hesitation> مندير المخاوف الشخصيّة تبعيتنا، منحدّد قُدراتنا الشخصيّة، نحتفل بي إنجازاتنا، نتعلّم بأخ- من أخطائنا، منتّخذ قرارات المُهمّة بالوقت الصّح. أكيد- أكيد وأهمّا- شي- أهمّا شي إنّو نعرف كيف نتحكّم بي عواطفنا مش حلو الإنسان يضل دايماً آخد دور الضحيّة وهوّ الضعيف وهوّ المظلوم، هيدا- هيدا أبداً شي منّو حلو بال- بالمرّة. يعني أنا ما بحس الإنسان مِستقل <noise> وحُر إذا هيك بيبكي من أيّا كلمة من أيّا موقف صار معو يعني لازم الإنسان يضل أوي ومُستقل وحُر. لا نئدر نحئّئ استقلاليتنا لازم نكون محدّدين هدفنا بالحياة، <hesitation> عاملين ميزانيّة، <hesitation> منوفّر من كتير أصص، <hesitation> منتجاهل حتّى التفاخُر من هيدا الشّي ما منكون مغرورين، ونتعلّم بسرعة ونتعلّم التّعليم المُستمر يعني دايماً كل ما نتعلّم شغلة لازم خلّصنا منّا نتعلّم شي تاني، وأكيد- أكيد أهمّا شي إنّو ما لازم نستسلم مش دغري نستسلم ونقول خلص هيدا الشّي ما زبط لأ ما لازم نستسلم. لازم كمان نتخلّص من التأثيرات السّيئة الي بي حياتنا إذا كان عنّا شخص <hesitation> عندوا سلبيّات طاقة سلبيّة لازم نبعُد عنُّن نخلّي بحياتنا بس النّاس يلي بتدعمنا عنجد لو بي كلمة حلوة.